هناك مؤسسة خيرية أدعمها هي مؤسسة تهتم بالأيتام أرى أنه يجب دعمهم و الهدف من ذلك هو مساعدة اليتامى خاصة على توفير الإمكانيات لدراستهم و لباسهم.